guduma ni don nastina gusare hander katako aran ni a hoosa gusa mei a resa haa do katako mei sai a hoosa guduma a jngan fiiko haa do hoore gusari mei adn fiya gusare o don nasta katako mei a don fiya be semde ko sedda-sedda no a yidiri pad sai harde naati e pammare